Ia, mitombiny satria marobe ny ologno magnagno tsy tsy mitady tambiny, magnome vôla bôjo, magnome tragno, magnome lamba, maro koa association magnagno asa soa amin'olo mahantra tsy mitady tambiny tsy mitady karama.